Ireo loko maro araka izay fantatro dia ireto avy: mena, mavo, mainty, fotsy, volom-parasy, volom-boasary, volom-bohirana, volom-bolamena.